مم رح افضل الطهي وتناول الطعام. بالمنزل اه لانه راح يوفر لي فرص لاعداد اطباق صحية حسب ذوقي. وبيكون الجو اكثر رائحة بوجود العائلة والاصدقاء. وكما ان الطهي بعد حيعطيني تجربة ممتعة. ومميزة